Eeh. oru-ana alima. oru okan-aro ama alor-okara. acheru. kui mer. ya doo. okpahe nobe gbaah no-oyor. ana alor. aya kieyi imimoh ne-ende. eze. ana. ali-zi-na. mer. igbii-echu. eyi ya. geyi koma. no-odede. ku bi ku-kpa. junoru okana-aro. ana. alor-okara. ayor. aki mer. ma stor. no-na. nomma ma yie-eba. ajani-maleme awi-esa. maa-mer taa. ma. yieba awa. neko-oh. nu-gbleyi ta. iza alah gba. neko. him waa. kam-kalor. kple-haa. ni-chui oh-maa yie-ba. ajunor. che. nuu. aha. agim. nua-aromo-yamer. ku-zi nor. oru. okana-to ana alor-okara. aya. aki. meya nommer. nka. aya-awa agu-ya ku-zi no-ora alee-okara. ayor aki. yia. lebo awa ya nomer. nka. nyah memer kalo-loabla. aki tie-iju-egba abi. buu. ku zi-no-oru okanaro ana. olor okara ayor akie. imimoh ya nomer. ah oru. olosa. akpoyi alori. akoyi mer ahkor. okpebi-inyi. aya prostie maa-mer. aki-iwi ene-orr ala-ba dekalor. agu. ariarey omo-egba. abor-izo-gba nor. waba lah. waa. ba. aju gbedee. eka. okpebi amer abi. chui. indruu Aku. azi no-oro. na ya nom mer. ika alruu imi-mem. aletay ku-zi no-oro na ya nom-mer. ika alutu. onyim aletay. ku-zi no-orona ya. nomer ika leba. mali-che-chem inyi aletaya. ku zi no-oro ana ya nom. ni-kalam. ache-zee. awuu. utie nomu. namer. inka awa. agu-ua. alah-ma-yawa mer. kalami. za-ajunor. awa. mer-memer. no-adem oru. alama. aya. mer nami-iku. ni-ichwi. otie-tie. mer. alami. iku ni-ichui. ijie. ahie iji. ibu yim-ji. ahie. ne-ne-nena. ha. ayor-ukro, akle-ejim mer. ami-tie. tie igboru tie. nimisi. alami. bi chui. namer oru-okana. aro. ana. ayor. ki igboru-mim. awey tie. igboru-mim. ala-ayor. hley-hley-hley ayor. ki-igboru mim awetie. ni-kalama-afuu-ejie. atie ya mer. ichwi no-oru. okana-aru mer. ma fuu eaie-ah. atie-oh maa. chwi. no-oru. okana. naro. ana alinamer adim ejie. okposi. ibi-bu. tie. oru-okana-naro ana. ali-nammer. ali-nammer ada. ni-keyi-kieyi sta-sta. alah. ya. waa. eyie-ijie. awaa. na. aha-agor. oru. ali-so-rgba eaa dareti ni-igboru oh-yi-ni-igboru gbadaa

Na ma na na na onu onu onia nama hanini orao' ka na oro ana, onu akposi ali a’ leni saba keyi imzozo ni ezende ana me akposi. Akpoo' na orno kanaro ana orno ki sum kpikpo ya. Omo kona ro ana, oruokiimimo bi sipa ya. omo kana aro ana alisia me, angba ali Kiko imonga ong ayre che ongbony, angba alor kun bubibi chui ni kame ator ayor ki moga ong akaahaja nong yegre wacha isi akaaju, yela ame alaaju oni si moga abi nong me, ku sibi gra, yegringi yegrinyi chawaa. Kun wu moga. Jegriny yegrinyi wa kun shishiya. Yegrinyi yerinya wa, alcah gaye lae imimor eneneina waa, wabah ala. Akah gaye koo lei bo' onyoor eneneina wabala. Akah gaye Koor lee ebi mi' me noor enenei na, waba la. Akah agaye koor lee ebah womoor inyiyi wa cha cha, waba alaj ini oka ama wa cha ali si na me oro'kamaro ama ali siname, oru okposi nom. oru oki imimo bii sipa ya. oru okanaro ama ali sina me iso ju ikinyi wacha cha. Akah ageye oor tehi otchitchi chui noru okanaro ana, inogogo akoor. Akah gaye ora ochuochu itchui noru ocana'ro ana inogogo akoor. orori wa cha cha aaakah gayoor ovori nieisendeor, akaah gayokpo ina hong íchui noru okanaro ana, isi expo aba koor. Aknah gayi’ bi ona cha cha ichui noro kanaro ana isibiona cha cha aba koor. akaah geyi iklibi ni gbibi ni kinyi iwoor